Karazana pistasy aiko alongany <laughs> visivisy mi: pistasy a, <hesitation> amin'ny maha pistasy agnanjy zany) de noizety a, de amande a, de <hesitation> soja a, de avoine.